Mete ma au dadik penjelajah esa fo au mete memang an mamasok esa lo uluk ia lobek so na lo cuaca so na au mete nai HP a. Boma bek dadi nai, nai fai manmaik ia so na au mete nai, mete nai HP fo negara ia nini halak lobek so na au perkirakan memang an.